<hesitation> Actually ebyokurya ebingi byoona nibiheereza amaani nka ebitookye, <hesitation> muhogo, ebiriibwa, <hesitation> na nomuceeri ogaisireho nakahunga, ebyo byoona nibiheereza amaani.